Leh bie nyiam kri biu wu luum-luum, kense kie luure luuie leh ifien wu oluuie-oluuie leh fin ihieh oh yeh kie ilume yeh leh mie urro leh iquepie ari luum-luum ogle-lelu leh bie jiie ari hieh oluum bie nyinu iwu o' iwum-wum, mierro chie-chie bie ininne iluum and iluum ihieh iwurro leh ari yeh kie ari ilurnu ijie ninne ari kie imunu lyieh ijie ari k'nsein yeh oylo ari k'nsein ihieh ninu-nnu arie knsein oyele-yele ori k'ue ori kie ekow ari kie knsein ari orue kwo nyiam ari benyiam ari luum-tehe |chie chie |aure